إحساسك بال- أنت موجود فيه، إحساسك بالبرد بالسخانه، بال- الحاجه إذا كانت حرشه تجرح، هذاك الإحساس كي تمس ال- الأشياء اللي بحذاك والحاجات اللي بحذاك تخليك تعرف أنك أنت تعيش في الواقع واللي تشوفو واقع، لأن إذا كنت تعيش في واقع <hesitation> محاكاة ماتنجمش تاخذ نفس الإحساس ممكن تشوف نفس الشي لكن إحساسك بالأشياء يكون أقوى في الواقع.